<noise> kaza du kaza su tai mibuwa miji ɗa ɗiyusi chon akum mimata warba kina ha to faka diya mir fiyasa kaitu fata dima miru faka tsiɓa tiya ka to wallahi kuta bu walin ga sanki atanayi tam amma tsimaka tiyafa jacham manji, zika vuwama mibusu miduku ata sa kai tu ata mai tama ma che piyo tom di dima sallama ɗu bo kham muna bonema du bokhun muna bonema ɗu bokhun maka ja bawa kai ka duzu su asim abute dona ma abute dona mir tsanmiir madu mama miru. Tsammir madu mama miru shekenan duma su kama hiyem du bawai yim a vikama du dumen tsa ba titi dumuna za dubi kwa kwuta alum mirtan seyi ka tanu na lainem tanu najifunem du kurmai dazuwem mina tsamiya tuwatu ta zujin sukamafa wulimina du balin a tivi tararradi ka jika ta piya mau to hanka lifu data wane abate tivu apiyamau to misu do rayuwa ba matsuwai ata fuga yamakutunfu ko kuma du purafu ga yama kunifu to dani kwadi na vuwama wana jika tiji hamba zai mimana dikayaka piyatu a duniyau allah dole dumiya du ɗuma tsami duniya kuma jidi kalwa ata gwana za amma mita bafu na ɗahika ji mimana ima niya immani zama mancin a diga mir a chagamasu vunahai wato.